موعد العطلات <hesitation> الوطنية اللي عنا في-في-في عمان عنا عيد الفطر وعيد الأضحي النهضة العمانية بنحتفل فيها في الثامن <hesitation> عشر من نوفمبر عندنا اعياد الميلاد الوطنية يوم واحد يناير في مناسبة بناية- بداية السنة الجديدة وهذي العطل بتعطي للناس فرصة انهم يحتفلوا مع بعض.